Ta defa e lentils, artu layɓa ɗum, lullita ɗum, sey patina ɗum to njiyan, to ɗam fati sey itta ɗum, ɓeyda lullutuki ɗum, sey sa'a nebbam maa, gaɗa baskooje, e ñaɗɗe kaɗɗe e koo ɗume fu fuu, ema gii, taa waɗi njiyan ɗan to fati sey lawloɗa len tils maa, taa lawlake ɗum sey ala ɗum ɗum fata ɗum jongo, sey itta ñaama.